الحدث اللي اثر في حياتي و الأمور الصادمة والأغلاط اللي يمر فيها الواحد في حياته, من مواقف سواء كنت انت المسؤول عنها أو شخص غيرك هي اللي تعلمك الأسباب وتخليك تتأمل في حقيقة الأمور اللي من شأنها تفصل شخصيتك. وبالأخص في الأمور اللي تفتقر فيها للخبرة, من جذي لازم ما تستهتر في النصايح والتعليمات اللي يعطونك اياها في العمل والدراسة وفي بعض الأحيان في العلاقات. وبالنسبة الي الشيئ المهم في المرتبة الأولى هو الأسلوب في التعامل والكلام ممكن يشفع ليك في التعامل مع البشر.